Chuku ján ndada taka tuu uun natu metu'u, onren ndukutu iin ye'e tuján nunuini ngan yo'o ndono kueti kundutu njanñe kuu kuenta nduku ndemi iho iin yeta ndina chí oko iho nuutu ndakachi nuu nuu nakachi na'a nunatu, ndono ñetuján he chiñutu ján nadatengo nunatu chí ninduku nindutu, kuan yena ndanaka hí iho ondono yandeti ñuunu yande kuñandu nuyandetu ñanda ka'a ñuñuu chande tuu nakun yukuu ndukutu yetuu, andakato yetuu ndakñunuján yande tuu indotu kevituu hindo tukenda inda ñoño inndotu ke'e kuenta nuni indo nruchi indoto navi'í vakunai indotu chetuu ye'e choko ján, ndoda chokoján onré ndaka natuu ono'í iho kutuu kundutu ñe'e ñonuini yinde, nai hi mi'ó kueta ján chi kutatu yejun ñatuu, nukuan nikuñituu ye'e tutu kuan yoko nreroján.